Ke nana ʻoe i ka hana noʻeau o ia mea aia ka ʻoiaiʻo i loko o ka hana, ina pena ʻia kekahi kanaka wahine aiʻole kane ʻike ʻoe ke ʻalo he minoʻaka, kaumaha maluhiluhi, palupalu ka naʻau ke haʻi nei lakou i kahi moʻolelo.